Kua tenda ikavi oguapi vaera imbaeraji reta pipe jaeramiñovi ikavi oguatambae reta oguaoivaera pipevi, jare oimeyave kia ojujere maratu pipevi oguapita oike poanorendape